आदमी अनुसार तास खेलेके उदेशय छुटे छुटे होवेला कौनो कोनो आदमी सब तास रमाइलो के लागी खेले जाला कौनो कौनो आदमी सब खाली समय सकुपयोग करेके खाथिर खेले जाला त कौनो कौनो आदमी पैसा हार जित के लागी खेले जाला कौनो ठाउँ में अपन आदमी सब मिलकर रमाइलो खातिर खेले जाला त कौनो कौनो लत लागला के कारण से खेले जाला यि मे कौनो हारलक त दुखी होवेला कौनो जितलक खुसी होवेला जैसन हारजित के खेलवा ।